bakuru. Wardi, be chim-chim. Dum kuje nyamugo on je be watta ngam lamar. Daga ko nandi bangle ko inde. Himbe fere bo do wada dum ngam be nyama yende danyugo mabbe yalti ngam vallira be seyo be ferto.